أسمع باه طيب المكرونة هي ماكلة المخيرة هي المقرونة عارف كفاه طيبها، شوف دير شوية بصلة، ف- <hesitation> دير تجيب المقلة ساع تجيب المقلة دير فيها شوية بصلة وشوية ما وشوية زيت. ومن بعد دير شوية طماطيش تاع الباطا، من بعد تخليها هي طيب شوية مليح دلها شوية دجاج ومن بعد جيب المقرونة ديرها فلما سخون يقلي. ومن بعدها تخلطهم مع بعضهم وتاكل بصحتك.